Oime yave oyeapo oï yemaembeko sërëta iyɨpɨpeguareta, aikutako mbae jekopegua, jare opaete yomboete rupi aparandu vaera supe, jare ipuere vaera ombogueyɨ, yande mboambekova ikavi rupi